Hee ɛduinyeli nua kɛnaʒɔ ɛsɛ sisi. Ɛkaʒɛsɛ sisi la mɛ anɔvɔɛ bi la aliɛ tu. Bua ɛnaʒɔɛsɛ sisi la. ee sisi ɛɣa kee dzunu nɛsɛdʋ ɛvu, edzunu tɔluɛdi ɛvʋ kaniɣla ɛbavlɛ la, ɛba anɔvɔɛ ɔba ɔbanakpɔ amɛla.ɛmu tɔlu bioo anɔvɔ ɔnafɔ baa kele. Mɛɛ ɛdula kɛnaʒɔ ɛsɛ sisi. Ɛsɛ sisie la ka aya nuva akaʒɔwu muyee kualɛ ɛyisiayi kuʒuɛlu nalɛ la. manaʒɔ wu nu ɛdu kola mɛ kɛnaʒɔ ɛsɛsisi. Fanedɔ unu mɛ ekedzunu komɛ ɔlɛ kɛ nalɔ. Ekedzunu mua mɛ ɔlɛkɛ nalɔ, du ɔlulu kɛduta kola ɛkaʒɔɛsɛ sisi la, ɛbɔ uwolowu ayɛ ɛbua obe tsuaɛ obetsue. Ɛfuɛdikpekpe kɛɣa mua, une obeʒelekɛ. Buaku ɛma ʒɔɛsɛ sisi, kalayie nɛlamɛ mua a alɔɛ obee setukɛ. Talakakawua wu nu wuo ʒuɛ lu nu ayanuva ayudur uela, manaʒɔ wu nu kunaʒɔ ɛsɛ sisi. kuba ne dzunu mɛ; dɔ nɔtaa ɔtal ɔdua nɛtʋ li ku nikasɛsɛ fa. Anɛsɛʒ sisie nikaʒɔ laku ɛlɔ one mualu yanɔ nnɔɔ nɔnifɔnaʒɔ ɛsɛni amɛ ŋm ɛdiɛ taabʋɛ mua maabʋɛ ɛdiɛ tabʋɛ la mabʋɛ. Mɛ nɔta niduɛmɛ mua, nifua nɛsɛ sisi ayune Lao, menyɣ gbedegbede Nenyɣ mneyɣ nuwolowu ayaɣla lia.